اشويلم سمك عالفحم - بحيث الفحم الخشب مالو كلو من اشجار الحمضيات اجيبا، والتوابل الي استخدما كلا توابل طبيعية، برتقال على ليمون على ، هاي الشغلات كلتا توابل طبيعية على ملح ، ووو خلص، غاح تقلي اشون غاح تفوز ؟ ليش غاح تفوز؟ - لانو الانسان بطبيعة الحال يميل للفطرة ، اي شي بسيط بالتالي هو هذا اليربح